ann amtaan hoo fuudenii gan shantamaa gaad anjebiseen, gaaf suun inamaan laaf kaabetaa dekee laaf kabedee taa orua oredee horii kiyy it godansifedee laaf dansaa taa bokee kaabd bisaan kuljuloo kaabd ilaale boarbadee kubeno boarbadee woarkiyy kuubsisee, ijolee tiyy kubsisee, laaf cholee horiin kiinee anaa barbee taa akasii boarbadaa.